Mɛpɛ dɛ mɛtsena wiase a yɛnnkɛsɛe hɛn nsuwansuwa na adze a yɛwowɔ osiandɛ sɛ yɛwɔ sika a ɔwɔ wiadze yi mu nyinaa koraa na yɛasɛesɛe hɛn nsuuuu <hesitation> kyerɛ dɛn m-mɔ- wiadze a yɛtse m', yɛasɛesɛe adze a Nyankpɔn dze gyae hɛn na sika a na yɛwɔ ne nyinaa a yebenya yarba a yɛdze asesa. Afei ebohu dɛ nsu nsu koraa ɔwɔ dɛ yɛnom no ne nyinaa yenntum nnom na wo sika a ewɔ mfaso bɛn na ɔwɔ do. Bohu dɛ mfuw a yɛwowɔ yɛasɛe no yetwitwa ndua egu, yɛahyehyew enam a nwusiw akɛse na ɛtse. Ɔmmboa hɛn yɛwɔ sika koraa a ɔmmboa hɛn ntsi ma obeye nye dɛ nka yɛbɛtsena wiase a hɛn ndzɛma nyinaa dɛ mbrɛ Nyankopɔn bɔe maa hɛn no yebenya no dɛmara pɛpɛɛpɛ "than" dɛ yebenya sika na sika a yɛwɔ no yɛbɛyaryar na yɛdze asa yarba.